Pues tiempnarenirat yeninonimarcho garakwemietch pues sinorisauts yizilaxtobtostad axta stolate nowin pues yabli nos', tiempo keshinato archeseldawnoꞌo, chchidox̱ꞌshinꞌ gart par tolo sawꞌoctuweꞌe, otiwap, wtox̱opauch, chechintokar, yechilartosaꞌak yetirakxozꞌ noziꞌtzeꞌe yirribuinlas oyagotchgəyino, nadini yiste gnon nanpues rakaldan, porsiknanorasik wlareotale xtareteniniz do- dondes tontotsinowet rakweꞌ winshananaꞌ shanaꞌ siiyedien piorschekenegatoꞌ baylio gayliotenbion kew lawsayalagun yishanakayu yishanakayaa shanakayaw shana yeniriw galguesbiaꞌlalegon lalebie alekeꞌkayaw bieliguerzchowcho bieꞌ <noise> retewen retewirmachonga wewonchzitkonaꞌ worakostrbay parsinkostrbay, baru bzaruwendibey pues rurakweꞌ rebeshangon rebanasdrisdrik, tonashangak andrabniꞌkomaꞌas tarekuchin rabartshi rabartnigonrani trabajw ronrani', shena nadi internetnaꞌ tshinat señal she- shenato gonrani buetant rebueni orale nora este rebueni nara mus narali contrat naraba. Orasknanatiben gorale lerbuns baserenꞌ larabachekwashtl buwenshi, orale talnadis celular naporbayetr babaserubuwa kon kamion, guchinjrebashtroliz araba chaloguerabarich barsebasterolizaraba pues sesitinoun kastosheritildi babuin paranali salalamaroxt guirchindabaroli londoyegbni bato napsibanomero xtendenibanot tele regtin regtin pos resinseñal, rieknosi reknioshishetnad, mod sheneguenialiushaoꞌ zegniaꞌkeyunsaoꞌ shegnia yeseneleyagkr par lluprkleri celular